हाँ, जनावर ओइने फेन महशुस करे सिक्तियाँ। एन्के भित्तरफे महशुस करे सिक्ना क्षमता रहता। जनावर ओइनेफे <hesitation> विभिन्न किसिमके भावनात्मक चिज महशुस करे सिक्तियाँ। जस्तेकी डर होइल, माया होइल, हाम्रे दिख्लेफे होई जनावर ओइन रोइत्। यिहीतिती का प्रमाणित हुइता कलेसे जनावर ओइन् भित्तर फे महशुस करे सिक्ना क्षमता रहता।